Соли дуҳазору бисту як барои бисёриҳо давраи барқароршавии баъд аз пандемия буд. Эмкунӣ оғоз ёфт ва мактабҳо ва корхонаҳо боз шуданд. Бисёр одамон кӯшиш карданд ба зиндагии муқаррарӣ баргарданд. Аммо эҳсоси нигаронӣ ва эҳтиёт ҳанӯз боқӣ монд. Ин сол бо умед ва эҳтиёт омехта буд.